Juntuu b'a'ax yan kito'on kitz'ik tulakal b'a'ax ki yan ti to'on ma' b'el uka'aj uk'astaliloo' chen tan tan kimen mächik y kib'ensik kib'enes tuchil tulakal b'a'ax ulaak' b'a'ax tulakal kito'on yan uk'apil.